Alen chakula chachame aame koo, akot pendo koo achame pendo lakini manyoru, amuu kali koo akot kuu ng'alek ap mucheleki ko ngapko kali ko mainyoru. Koo akot ng'alek ap ndeng'uu komainyoruu, kwa rahisi koo achame maan aam lakini manyoru akoi yoe.